<hesitation> Karazana biby malaky mandeh edy e, <hesitation> ôhatra hoe lion-, de avakeo <hesitation> <hesitation> fôsa, zegny zegny e, de karazagna biby <hesitation> mandeha miadagna ndraiky edy, <hesitation> tortue na sôkatra, de <hesitation> avakeo tandrondro.